Selle, et nä es olõq peräh tuud inämb tõtõstõ nuuqsamaq inemiseq, kiä inne. Näidega oll' läbi viid sääntsit hirmsit katsit üteh vanah maamõisah, et ku nä säält ütskõrd tagasi saiq, sis nä es olõq inämb võimõlidsõq inemise muudu kõnõlõmagiq. Nä olliq nigu surmavar'oq.